Ao i Chiny ao zany misy toetsandro efatsy samby hafa da lafa tonga ny vola Mars ka hatramin'ny vola Mais igny la somary soasoa zay gny nataon'ny < >temperature agny tsy mafan sady tsy manitsy laf tonga avao koa ny vola juin jusque amin'ny volana Aout igny eo zany manomboky ny hafana fe ao avao ny oro tsimadinidiniky egny, i avy i Septembra igny hatramin'ny Novembre eo somary manitsinitsy ny andro agny lafa tonga amizay koa ny desambra jusque amin'ny fevrie manaraky igny somary soasoa zay ny andro agny koa, manitsinitsy soasoa zay avao koa ngandro.